Ñ'alika ñ'ahy ro teako fa tsy ñy piso, ñ'antone: -ñ'alika afaky miaro an-teña, afaky miamby an-teña ey, afaky manao ñy raha tean-teña ampanavy azy ;ñ'alika koa, mora ampianary, manan-tsay ñ'alika fa tsy manam-pañahy.